Ko nɓit ga̱nang, la ma̱ yool karfe feer ƙa ga̱ ɓit, hen la yool hok, hen dum ga̱ ferem na̱, hen shin pueshap ɗe naan ga̱ na shinka ni i kat ɓit la lin ndin bi ga̱ tong shin na̱ ta̱tei, nie ga̱ hok hen la gama pueshap na̱, tong ɓuop to, tong mang ga̱bi la minti talatin, la gama, tong ba tong zakyit ɗe nshin nierang i, abi ma̱ tong shini nɓit ga̱ shini, ntong rang bi na̱, dip bi ga̱ fe hen man tong shin ni nɓit hok, daga nɓit har nkansa̱a̱n. ƙa ga̱ ɓit, ga̱ tong lin ɓit zak, karfe pa̱ma̱ hen tong eep la bi aram na̱, anita̱ ga̱ ɗe ga̱ yong ni radio ga̱ ɗe tong tem ɗe hen man bi ga̱ tong na̱an ni ga̱ yil dip, ga̱ yil men ɓak nplato, nda̱ nigeria, nda̱ <hesitation> dip, duniya dip. hen la gaman ga̱sek hok, tong tuu ni, tong yool zak yit kar-kafe pa̱ma̱ la nɗe, tong ma̱an da̱ lang ha̱nga̱ɗe sen, de ga̱n sup san, tong ruu nkilip, tong ep puepin. Ap window, ap puepin ɗe nhat ga̱ ruu i. hen la lang hangɗe hok, tong ba da̱ to zakyit le, hangɗe hok la ɓaan, hen tong tuu hangɗe hok, tong tuu <hesitation> bi ga̱ ɓaan hangɗe hok, sam hangɗe hok piring, zoop ni, ma̱an da̱ ɗuu pe ga̱ sup sek. hen la sup san lat, kamin hen sup san hok hen tong lang sa̱-kwap sa̱ la nɗe ga̱ gien, la a tok lan nɗe, tong seen, sa̱ lan nɗe la a <hesitation> ɗemde stew la nɗe ta̱ ɗi, hen tong seen, hen sa̱ ga̱ tong sa̱ na̱ la tok la ba̱n ɗe ta̱ ɗi ma tong seen la shat de ga̱n shat zakyit tong b. uop lang a hangɗe, hen ɗiem tong sup san i, haam shat na̱ lang ƙa wus. ga̱ tong gama san ga̱n sup, hen shing haam shing na̱ ba da̱ pat san pek ma̱er, rwan le na̱ ba da̱ shat-shat hok, tong gap ni nɗin la flas ga̱ fe tong zoom, ɗe hen la̱ ɗemde i nɗin la sa̱ na̱. nkong ga̱ hok, tong mas sa̱ hok ɗe nɗuu ɗe ga̱ tek la zoom i, la rwan le na̱, gama lat, sa̱-sa̱ hok la zoom le ƙe ga̱n sa̱ hen tong ba da̱ tuu wus hok. sa̱-sa̱ na̱. la sa̱-sa̱ na̱ lat, hen rwan le na̱ ɗemtei Tong pet ɗem ɓal gwen puepin na̱, ya wakam ma̱an ga̱pe shit. la ma̱an ga̱pe shit, hen tong ɗi, hen ɗe ma̱an a karfe pa̱ƙun, hen da̱ ga̱n yool, karfe feer. la ruu ga̱ pe shit hen ɗe pet i ba. hen ɓoot ga̱ ruu ga̱pe shit ɗe nshin niere i de ga̱tong pet tong kut heni i tong ba nluu se nkong ndang o ɗe hen ba i <hesitation> tong ma̱an da̱ tong ga̱pe shit na̱. ko la ga̱ bi ga̱n shin ba tong tong ɗi nap yitsam i se karfe feer ɗe hen yool i, ɗe hen ba yi nluu. ga̱ tong ba na̱ nlu, tong pa̱an le na̱, tong ɓuop ɗuu hangɗe ga̱ pe ga̱ sup san, tong sup san zakyit, pa̱an le na̱ ɗe rwan nde ga̱ ƙem i, nie pe ɓalang, tong pioor le hok ɗe ga̱ fii i zakyit, ɗe hen la gama, sa̱ ga̱ ɗin ga̱ fe ɗin ɗe ga̱ fe hen ɗin shat nɓit, ko nɗin seen na̱, na ɗemde hok nɗe ɗemtei ɗi o, tong ɓas sa̱ hok ɗe hen sa̱ zakyit. hen la sa̱ lat, koom na̱ ba zakyit, tong ɓuop to le ɗe hen niak i pue muk la minti talatin, hen la bam yool, hen ɓuop ep radio na̱ de ga̱ ƙeleng bi ga̱ ɗe ma̱an ni karfe feer nda̱ karfe paat ɗe hen man bi ga̱ fe ɗe ma̱an i zakyit ƙa yil plato men nda̱ nigeria hok dip nda̱ duniya dip. la gama ga̱n ƙeleng Nie bi ga̱ ɗe ma̱an ni ɗe muop yong muop yin news, tong ya puepin na̱ ɓal zakyit, tong sang shie na̱ ɗem de ga̱n, ɗe hen tong i nda̱ daskoom yil, nda̱ ma̱ nie na̱ japsual nda̱ ma̱ nang hok ta̱tei. ɗem ma̱ ga̱ pe ma̱ ɓat ga̱ tal sem nbit, ma̱ ɓat ga̱ na sem nɓit ba, tong ma̱ ɓat ga̱ na yit sem nɓit ba, tong ma̱ tal sem ɗem a nkensa̱n hok tong <hesitation> pa̱ hakuri muop, gu shin hakuri ɓe, hen ɗin pet ma̱an ga̱ pe shit, ma̱ ɓat ga̱ na yit sem ba ama gu shin hakuri. tong ma̱ shin shel nda̱ ma̱ niemen men ma̱ ɗe ƙus, nie fe hen ɗe ƙus nda̱ ma̱ nie, ma̱ shaar shel na̱ ga̱mai nda̱ ɓiak, men a ma̱ shaar shel, kuma ma̱n twoot an pue sem. tong ma̱ shin shekii nda̱ sem, ƙong ga̱ sek hok, pe la wa de ga̱ gong lat, karfe pa̱vel, de ga̱ ma̱an pa̱ƙun, hen ba zakyit da̱ ap gwen window na̱ ɗe nhat ga̱ ruu yi zakyit. hen la ruu zakyit, hen ɓom ɓam la ndibi, mas la sa̱ hok zakyit ɓop sa̱. to ɗi akwai daskoom ga̱ ɗe men tong ma̱ twoot i bi men se karfe pa̱ƙun ko pa̱faar, ma̱ ɗe ma̱ gap sem i. ma̱ twoot ma̱ kwal aram i, muut la pet ga̱ta̱n yil ma muop tem ɗi, ndibi la ta, nda̱ nie tal la ba̱ ɗe ma ƙa bi ga̱ ɗe ma̱an ni muk ga̱ pe ma̱ tel ƙek sem de sa̱n tiem ma̱ kwal, tem ɗi nda̱ daskoom hok ta̱tei men, la ma̱ gama, ma̱ gap sem, ko wuro tong ba da̱ to bi muk. ga̱ tong ba na̱ de nto hok, hen ɓuop ep Bi ga̱ ɗe muop ƙleleng yong ni a radio de ga̱ keleng bi ga̱ faru ta̱ zakyit. hen ɓuop ƙelen, <hesitation> to la gama hok, hen shin pueshap zakyit hen ɓuop to bi na̱ ɗe hen saam i. to ga̱ sek hok ɗem, hen la to bi na̱ ho, hen ɗe ƙang ɗem a ɓit. ndibi la ba̱ ɗe ma, haar la ɓoot-ɓoot ga̱ yool i karfe ga̱me ko vel, la mang <hesitation> longvilip nasara na̱, ta̱fit nasara ga̱ ɗe muop yong handset ho, hen ruu ma̱ɗem jap bi ga̱ ɗe muop ƙeleng wai facebook a, gwen wasop hok a, a gwen ga̱ nang a, nda̱ gurum ga̱ fe tal hen a, ko ga̱ nang a, la ɓoot ga̱ na ni ga̱ pe shit na̱ ga̱ fe hen ga̱ shit ga̱n shin ba la ruu ɗi nɗin nfaceebook hok de ga̱n shin, ga̱ pe shit na̱ ma, la gwen jakardu ga̱ fe la na shit la ɗe ba, hen shin karatu na̱, a pa̱ lat muk ta̱, a pa̱na̱ hen ɗe shin i ko ɓit ga̱ nang. pue shap ƙem, hen shin shel ni mou, nda̱ nƙa ga̱ ɓit, nda̱ ngong ga̱ fe tong to de ga̱n saam, hen shit pue shap. hen la ntong ga̱ peshit ma, hen ga̱ bi ga̱n shin ba hen la tong de ga̱n nap yitsaam hen reep ɗin pue shap, hen ruu pue shap zakyit, mƙiak na̱ hen tong shin ni ɗe ko wuro ga̱ ƙeleng i ba, ama hen ɗe shin pue shap i bi na̱ npue na̱, hen ɓool naan ɗe naan na̱ ɗe ga̱ temeke hen nɗin bi ga̱ ɗe na̱ tong shin i, ɗe naan ga̱ pen hen i nda̱ ma̱ ga̱ shin ɓetlaa, nda̱ ma̱ ga̱ fe, hen man ma̱ ga̱ fe naan tong hada hen ɗe muop ga̱ temeke hen i de sa̱n tiem, naan ga̱ ƙang hen i ɗe hen <hesitation> man muop i, ɗe ma̱ shin shaar i, ɗe hen ƙaar muop i ɗe muop ga̱ ƙaar hen i zak de sa̱n tiem, a pa̱na̱ hen ɗe shin i ko ɓit ga̱ nang.